اللحظة اللي حسيت فيها بالجوة وواجهت مخاوفي لما أول مرة تكلمت جدام الجمهور، جمهور كبير تكلمت جدامهم كنت خايفة، لكن بعد ما كملت حسيت بثقة كبيرة يعني، وحسيت يعني إن المواجهة المخاوف هي أفضل شي.